<noise> أكيد أستغلها أطور نفسي، ممكن أجرا كتاب، أو أتعلم شي جديد متل اللغة أو مهارة بس الصراحة أنا وما ألتزم نهائيًا عادي يكون عندي وجت فراغ وأتركه كذا يروح بلا ما أنجز ولا شي.